Mangiuma giò trope porcherìe, a i manca moch pi la carn faita ën laburatori e cuindi me a m'ënteresa propi pa, a m'pias pa e la mangerìu propi pa, pöi chissà përché magari tante coze che pense pa mangè, ën bel di le mangeruma